'Ngo rasun nihia' rá únj cha únj chuhua chiñán únj min 'ngo nuta, 'ngo 'nín kane, 'ngo si min moli ata nej, si min moli nne chuche ni ta ba ñun cha nej man, 'nín kane ta sani ta riñan ata nne 'ngo sin' nej ta riñan síj hio' naka nej ataj nej, ta min 'hiaj nej cha nej 'nín kane ta ni nihia' rá únj cha únj man, sani sé taninj kamin kwi nej sé taninj kamin cha nej man, ta ba 'ngo si ba ta cha nej man ba taaj ñan abi' 'ngo tukwi' nej ni 'hiaj cha nej man cha nej sani ta abi' 'ngo tukwi' nej, ta cha nej man ta ba 'ngo ki'ñanj ta cha nej man 'ngo nuta nej ni man 'ngo rin stanga cha nej man, ba taaj nej chaj nej ñan nasíj 'ngo tukwi' nej kan' baj ki'hiaj sun nej ni cha nej man sani ta ba ñun cha nej man, ni nihia' rá únj cha únj man sani ta ba ñun cha únj man nej, 'ngo ro'min 'ngo kantu sikoj nej nihia' rá únj cha únj man sani ta riñan be' ñan abi' 'ngo tukwi' ngwii ni tuka'bi' sij 'ngo sikúj ni bé ta min abi sikoj ta ni bé ta min ri'ñanj nej ni ri' únj cha únj, ta ba ñun cha únj man sani nihia' rá únj cha únj man, bé nej rasun ta cha únj ruhua chiñán únj. Sani sé tikanj cha únj man ni nihia' rá únj cha únj man sani níin únj ta 'hiaj nej man, bé ta min chaj únj 'nín kane chá únj ta riñan nabij hio' nej ta riñan abi' 'ngo tukwi' únj nej, cha únj man ni nuta ta chaj únj sta'nga nej ñan nasíj 'ngo tukwi' únj baj nej kan', baj ki'hiaj sun nej ni ta min cha únj nuta ni bé sikoj ta cha únj ta abi tukwi' únj nej, ni abi' sikúj ni hiuj ta ri' nej man bé ta ta min ri' únj nej ta cha únj, sé nikanj cha ún man manj, bé ta ba si cha únj ruhua chiñán únj nánj.